Lu Portugallu è un paisi assai virdi e quinni s'addèvanu tant'armali comu pècuri, vacchi e porci. Chissu permetti di aviri tanta carni pi l'alimentazioni di li pirsuni. Lu Portugallu, essennu un paisi ca s'affaccia a lu mari, havi macari pi tradizioni tanti piatti di pisci ca ponnu èssiri minestri o pisci cucinati nni lu furnu. Addivannu tanti porci, in Portugallu c’è na granni tradizioni di salumi.